عين الدراهم في تونس يعني مكان جميل جميل جميل ، مثلما تتوقع ، كما توقعتوا كما لقيتوا نحب ديما نمشيلها خاطرها مكان غاية في السحر مزيانة برشا برشا برشا ونحب نمشيلها ديما وحاجة كما متوقعة